هوايتي المفضلة هي الرسم احب استخدم الألوان، وأعبر عن مشاعري من خلال اللوحة، لما أرسم، أعيش لحظات حلوة وأشعر بالهدوء بعد أحب أسوي رسومات عن الطبيعة والأماكن اللي أحبها في عمان الرسم يخليني أستمتع وأبتكر